أكثر شخص أثر لي في حياتي. هي اختي يعني من كل النواحي بينت لي بالقرايه هي أهم حاجه وبعديها يجي الزواج يعني يكون هكا الزواج في مرحله إنك تكون شبعان من رايج وكملت حياتك يجي الزواج وبعديها يجي زيري واحد يكمل هكا حياته ما يندم علي حتي حاجه دارها المهم أستغل مرحه الشباب تاعه.